נישט אלע מינע הונט זענען די זעלבע פריינטליך. אסאך זענען נישט שיין צו מענטשן און ווילן נישט ווערן געשטערט און אנדערע ווילן דווקא יא זיין מיט מענטשן א גאנצן טאג.